fjölmörg ríki hafa í dag fordæmt framferði ísraelskra hersins í mótmælunum á í gær þar sem tugir Palestínumanna voru skotnir hávær krafa er um alþjóðlega rannsókn á atburðunum fjöldi fólks mætti á mótmælafundi hér á landi í dag Daði Freyr og Páll Óskar hafa hvatt RÚV til að sniðganga Eurovision á næsta ári vegna stöðunnar í Ísrael dagskrárstjóri sjónvarps segir ljóst að fara þurfi ítarlega yfir málið

á næsta ári

Íslenskrar erfðagreiningar

til að kanna hvort þeir beri stökkbreytt

forstjórinn segir upplýsingagjöfina eiga að vera hjá heilbrigðiskerfinu verð á raforku til stóriðju hækkaði um ellefu prósent hjá Landsvirkjun í fyrra og fyrirtækið hagnaðist um ellefu milljarða fjármálaráðherra gagnrýndi fákeppni á orkusölumarkaði á ársfundi Landsvirkjunar í dag unglingsstúlkur tóku Háskólann á Akureyri yfir í dag þær hönnuðu vélmenni forrituðu tölvuleiki og tættu í sundur tölvur viðburðurinn stelpur og tækni var haldinn þar í annað sinn fjölmörg ríki hafa kallað eftir rannsókn á framferði ísraelskra hermanna við Gaza ströndina í gær þar sem tugir Palestínumanna voru skotnir í mótmælaaðgerðum aðgerðir hersins hafa víða verið fordæmdar fjölmenni var við útfarir á

sem þeir voru bornir til grafar sem féllu í mótmælunum í gær fimmtíu og átta manns þar af átta börn undir sextán ára aldri það yngsta átta mánaða það lést eftir að hafa andað að sér táragasi tugir þeirra sem féllu voru skotnir af ísraelskum hermönnum fyrir að fara of nærri

eða reyna að komast yfir hana þetta framferði ísraelska hersins hefur verið harðlega gagnrýnt í dag þar á meðal af Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna sem hvetur fjölmörg ríki hafa fordæmt aðgerðir Ísraelshers og kallað eftir stillingu sendiherra Ísraels í Tyrklandi var í dag vísað úr landi það sama var gert við ræðismann Tyrklands í Jerúsalem

stormasömum fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í dag komu Bandaríkin í veg fyrir sameiginlega yfirlýsingu um rannsókn á atburðunum í gær

mun færri tóku þátt í mótmælaaðgerðum á

þar féllu hins vegar að minnsta kosti tveir Palestínumenn fyrir skotum ísraelskra hermanna fjöldi fólks kom saman í dag bæði á Austurvelli og á Ísafirði til að sína Palestínumönnum samstöðu

á Ísafirði kallar eftir því að alþjóðasamfélagið vakni félagið Ísland Palestína boðaði til samstöðufundar á Austurvelli í dag

sé bara komið nóg snýst ekki um hatur á Ísraelsríki

og skilningsleysis vestrænna þjóða það er verið að koma í veg fyrir að þau fái að njóta mannréttinda eins og ég og þú

og svo vil ég frjálsa Palestínu á Ísafirði kom fólk einnig saman ég er hérna vegna þess að ég er reið yfir ágangi og hvernig hefur verið farið með þá að hálfu hátt og innilega það er búið að þjösnast á þessari þjóð til margra margra ára ég myndi bara vilja

myndi vakna og átta sig á

ekkert ólíkt því sem gerðist í Suður Afríku þegar loksins

ekki neitt annað þúsund manns hafa skrifað undir undirskriftalista og áskorun til RÚV um að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári dagskrárstjóri sjónvarpsins segir eðlilegt að aðstæðurnar í Ísrael setji strik í reikninginn afþökkum þátttöku í Eurovision tvö þúsund og nítján er yfirskrift undirskriftarsöfnunar sem gengur nú manna á milli á internetinu þar segir að í ljósi mannréttindabrota Ísraelsríkis gagnvart

palestínsku þjóðinni sé ekki siðferðilega verjandi að taka þátt í glanskeppni eins og Eurovision Ísraelsríki hafi á undanförnum mánuðum myrt tugi einstaklinga fyrir það eitt að mótmæla ástandinu en á síðasta sólarhring hafa hið minnsta fimmtíu og átta Palestínumenn fallið ísraelska söngkonan netta sigraði í keppninni síðustu helgi og lýsti þar yfir að keppnin yrði haldin að ári í Jerúsalem fyrrum Eurovision Páll Óskar og Daði Freyr hafa

báðir sent frá sér yfirlýsingar þar sem þeir hvetja RÚV til að sniðganga keppnina Daði Freyr segir að gagnamagnið hafi íhugað þáttöku á næsta ári en geti með engu móti gert það í ljósi aðstæðna vegur þungt og þetta er eitthvað sem við hlustum á að sjálfsögðu við hlustum á raddir eins og við gerum alltaf þá hlustum við á rétt að fara þegar kemur að söngvakeppninni og skipulagi hennar og hvernig henni sé háttað og allt þetta Skarphéðinn segir þó einnig mikilvægt að taka mið af aðstæðum hverju sinni ákvörðun um að taka þátt í keppninni sé tekin árlega við gerum þetta reglulega við vegum og metum

aðstæður við vegum og metum hvar keppnin er haldin og við hvaða skilyrði og hver kostnaðurinn er þannig að þessar aðstæður séu komnar upp núna í Ísrael það setur að sjálfsögðu eitthvað strik í reikninginn og er eitthvað sem við munum líta til þegar við erum komin á þann stað að taka ákvörðun um hvort við verðum með eða ekki það er ekkert fyrr en í haust sem sem sú

liggja fyrir og ég geri nú bara fastlega ráð fyrir því að flestar þjóðir

séu núna að vega og meta það út frá þeim aðstæðum þeim aðstæðum sem ríkja núna í Ísrael og muni fylgjast vel með gangi mála þar áður en endanleg ákvörðun er tekin um ef keppnin fer fram í Ísrael réttast væri að íslenska heilbrigðiskerfið gæfi sjálft upplýsingar um erfðafræðilega áhættu á sjúkdómum þetta er mat forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar í dag opnaði fyrirtækið vefgátt þar sem einstaklingar geta sótt upplýsingar um hvort þeir séu með

manns hafa nýtt sér gáttina í dag tekist hefur verið á um upplýsingagjöf til þeirra sem vitað er að beri hið svokallaða

af skarið í dag og opnaði vef þar sem hægt er að óska eftir upplýsingum um það starfshópur sem skilaði niðurstöðu um upplýsingagjöf

í gær segir að hún eigi heima hjá landlækni ég vonast til þess að heilbrigðiskerfið takið þetta allt saman að sér innan skamms

vegna þess að það er í sjálfu sér ekki eðlilegt

rétt þjónar ekki endilega best hagsmunum þessa samfélags inni á heilbrigðisstofnunum eða

höndum heilbrigðisstofnana sem síðan geta boðið boðið upp á á fyrirbyggjandi aðgerðir eða meðferð kerfið sé hins vegar ekki tilbúið strax að ráðast í upplýsingagjöfina

til að landlæknisembættið er ekki í stakk búið til þess að gera þetta eins og stendur heilbrigðiskerfið hefur

þau gögn né þá getu sem þarf til þess að sinna þessu þannig að við höfum tekið þetta upp á okkar herðar til þess að byrja með en ég vonast til að þetta flytjist hægt og bítandi yfir á þá sem ættu eðlilega að sinna þessu þeim sem fá jákvæða niðurstöðu úr

er bent á að leita frekari upplýsinga hjá erfðaráðgjöf

í kvöldfréttum útvarps sagði Vigdís Stefánsdóttir þar að þegar væru of fáir starfsmenn að sinna þessari vinnu en þó verði tekið á móti öllum en hvernig virkar gáttin

aftur inn á vefinn þar gögnin séu ekki geymd á netinu nei nei þetta er geymt geymt á

sérstakri vél sem er varin alveg sérstaklega og þar eru upplýsingarnar auk þess dulkóðaðar þannig að það á ekki að vera hægt að ráðast inn á það engan sakaði þegar íbúðarhús í Norðfjarðarsveit varð eldi að bráð í morgun eldurinn magnaðist svo fljótt að tveir fullorðnir sem voru í húsinu þurftu að forða sér út á skokkaleistunum með tæplega ársgamalt barn tilkynnt var um brunann í klukkan rúmlega tíu í morgun slökkvilið Fjarðabyggðar sendi bíla bæði frá Neskaupstað og Reyðarfirði og var fyrsti bíll kominn á staðinn um tíu mínútum síðar eftir að slökkt hafði verið í glæðum hóf lögreglan rannsókn á rústunum

að það kviknar hér í

barst út um eldhúsið og fólkið forðaði sér út ég held að hafi verið þrjár persónur hér inni tveir fullorðnir og barn forðaði sér bara íbúi hússins Einar Sigfússon segist hafa sloppið út á sokkunum ásamt konu og ungu barni sem voru gestkomandi húsið hafi orðið

á örskömmum tíma útidyrahurðin stóð opin og fékk eldurinn nægt húsið er úr steinsteyptum einingum og mögulega verður hægt að nýta en ljóst er að allt sem var inni í húsinu

í miðbæ Reykjavíkur gætu kostað meira en milljón á hvern fermetra steinar úr gamla hafnargarðinum sem var friðaður verða meðal annars notaðir í klæðningu er óhætt að segja að ásýnd miðbæjar Reykjavíkur mun taka verulegum breytingum með tilkomu

þær breytingar eru nú óðum að taka á sig mynd

við Hafnartorg hafa verið mjög umdeildar

í miðbæ Reykjavíkur og reyndi meira að segja að fá útliti þeirra bygginga sem hér rísa breytt gamli hafnargarðurinn sem fannst þegar framkvæmdir hófust var friðaður og fluttur stein fyrir stein í geymslu hann verður meðal annars til sýnis í kjallara stærsta hússins sem stendur við Lækjargötu þá verða steinar úr garðinum til dæmis notaðir í klæðningar húsa áætlanir um nýtingu hafnargarðsins voru gerðar í samvinnu við Minjastofnun á milli húsanna hérna verður göngugata og

á neðstu hæðunum verði eingöngu verslanir veitingastaðir og annars konar þjónusta en íbúðir á hæðunum fyrir ofan íbúðirnar eru framleiddar og markaðssettar sem lúxusíbúðir þar á meðal eru litlar

að því að fyrstu íbúðirnar hérna við Hafnartorg fari í sölu í næsta mánuði og að framkvæmdum ljúki síðar á árinu það verður

færi að fjárfesta í þessum íbúðum fermetraverð á dýrustu íbúðunum verður meira en milljón stærstu íbúðirnar gætu orðið meira en fjögur hundruð fermetrar þær myndu þá kosta á fimmta hundrað milljónir króna þrátt fyrir að fermetraverðið geti verið tvisvar sinnum hærra en meðalverð í miðbænum og allt að þrisvar sinnum hærra en

á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt tölum Hagstofunnar hafa verktakar fundið fyrir verulegum áhuga kaupenda þá hefur reginn eitt stærsta landsins keypt öll á jarðhæð á

Landsvirkjun hefur aldrei selt meiri raforku en í fyrra og aldrei hagnast eins mikið fjármálaráðherra hefur áhyggjur af fákeppni á

ársfundur Landsvirkjunar fór fram í dag undir yfirskriftinni á traustum grunni þar kom meðal annars fram að raforkusala hjá Landsvirkjun hafi

verið meiri en í fyrra eða rúmar fjórtán og að hagnaður fyrirtækisins hafi aldrei verið meiri eða rúmir ellefu milljarðar íslenskra króna það má segja

gott ár að baki áunnist við lækkun skulda og hverjar eru

helstar það er kannski fyrst og

fremst hvernig við tryggjum orkuöryggi á heildsölumarkaði til heimila heimila og smærri fyrirtækja að tryggja að sá markaður hafi alltaf næga orku á sanngjörnu verði ýmsar leiðir séu til að tryggja það en stjórnvöld verði að velja réttu leiðina á fundinum í dag kom fram að raforkuverð til stóriðju hafi hækkað um ellefu prósent í fyrra á síðasta ári var það einkum að álverð hafði hækkað sem hafði

jákvæð áhrif á samninga sem

álverði en á sama tíma var

heildsölunnar til heimilanna að lækka um tvö prósent á síðasta ári í ræðu sinni á fundinum lýsti fjármálaráðherra yfir áhyggjum af fákeppni á orkusölumarkaði sem sé fyrst og fremst haldið uppi af hinu opinbera árið tvö þúsund og þrjú hafi markaðnum verið skipt upp í flutning og dreifingu á raforku annars vegar og sölu hins vegar notendur raforku skipti hins vegar sjaldan eða aldrei um sem eru bráðum tuttugu ára gömul um að búa til samkeppni um sölu orkunnar það er margt sem segir mér að að legið tækifæri til að tryggja bæði betri þjónustu og betra verð fyrir almenning í

landinu takist okkur að láta markaðslögmálin taka við ætlarðu að beita

við samstarfsráðherra mína ég held að þetta sé alveg rétt

eru tveir aðskildir markaðir

myndi ég segja að markaðsumhverfið markaðsumhverfið á hinum markaðnum er hins vegar ekki mjög virkt fáir aðilar og óljós verðmyndun ég er sammála því en það er kannski óhjákvæmilegt í svona lokuðu raforkukerfi nítján kílómetra löng brú sem tengir Krímskagann við Rússland var formlega opnuð í dag hálfu ári á undan áætlun úkraínsk stjórnvöld hafa mótmælt byggingu brúarinnar harðlega en Rússar lögðu undir sig

þúsund og fjórtán byrjað var á þessu risavaxna verkefni í febrúar tvö þúsund og sextán um það bil tveimur árum eftir að Rússar lögðu undir sig

að minnsta kosti er enn hluti af Úkraínu með brúnni er komin tenging yfir

til héraðs í Rússlandi og táknræn staðfesting á yfirráðum Rússa yfir skaganum atburðurinn var sniðinn að fjölmiðlaumfjöllun og var í beinni útsendingu í rússnesku sjónvarpi í dag

lýsti því sem aðför að fullveldi Úkraínu brúin er nítján kílómetrar yfir hana komast fjörutíu þúsund bifreiðar á dag sem og fjörutíu og sjö lestir

stafrænna frétta hjá bandaríska fjölmiðlinum c n n segir að fréttamenn hvort sem þeir starfa hjá einkareknum fjölmiðlum eða ríkisreknum búi við allt aðrar starfsaðstæður en fyrir nokkrum árum hún telur að mikilvægi ríkisfjölmiðla í vestrænum ríkjum hafi mjög með tilkomu

ég held að staða þeirra sé á margan hátt dálítið erfið núna varðandi fjármögnun og annað slíkt hins vegar tel ég mikilvægi þeirra vera að aukast ef eitthvað er ég held að það sé svakalega mikilvægt fyrir fólk núna á þessum tímum sem við lifum

falskar

eins og við köllum það að vera með traustan og öruggan miðil þar sem þú ert ekki að hugsa hver fjármagnar þetta og hvaðan kemur það og

ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt og ég meina í Bretlandi er b b c ég held að fréttamennska sé í ákveðnum erfiðleikum núna varðandi traust og annað

ég held að það sé ekki bara starf ríkisfjölmiðlanna ég held að það sé líka starf annarra fjölmiðla að fréttamennska haldi þeim trúnaði sem hún hefur alltaf haft og ég veit það

mínu starfi og það sem ég þekki af fjölmiðlaheiminum að það

eru margir blaðamenn að vinna alveg gríðarlega

starf núna en eru kannski ekki að fá alveg jafn mikla viðurkenningu og þeir hefðu fyrir fimm

rætt við Ingibjörgu Þórðardóttur í Kastljósinu að loknum fréttum viðburðurinn stelpur og tækni var haldinn á Akureyri í dag áhugasamar unglingsstúlkur hönnuðu vélmenni forrituðu tölvuleiki og tættu í sundur tölvur tvö hundruð og þrjátíu stelpur úr níundu bekkjum á Norðurlandi frá Hvammstanga austur á Húsavík sóttu í dag vinnustofur í Háskólanum á Akureyri og heimsóttu tæknifyrirtæki í bænum viðburðurinn var haldinn í annað sinn á Akureyri

í samstarfi við Háskólann í Reykjavík og fleiri tilgangurinn er að kynna tækninám og tæknistörf sérstaklega fyrir stelpum og þær eru áhugasamar þær byrja voðalega feimnar og tregar eins og gengur og gerist en svo um leið og þær sjá hvernig hlutirnir virka og þetta er farið að ganga hjá þeim þá alveg galopnast í þeim augun stelpurnar fá að spreyta sig á að forrita tölvuleiki hanna vélmenni og tæta í sundur tölvur svo fátt eitt sé nefnt við

svo eigum að keppa og við eigum að ná að sprengja blöðruna hjá hinum

við búum til hvert við förum og við búum til kerfið til að komast

næsta borð þetta er bara mjög skemmtilegt sko já mjög skemmtilegt þetta er svona öðruvísi

þá að veðri það verður

átt á landinu næsta sólarhringinn víðast fimm til þrettán metrar á sekúndu rigninir um sunnan og vestanvert landið í nótt en á morgun verða víða skúraleiðingar þó síst norðaustantil og hitinn verður á bilinu þrjú til tíu stig Sigurður Jónsson ríki hafa í dag fordæmt framferði ísraelskra hersins í mótmælunum á

þar sem tugir Palestínumanna voru skotnir hávær krafa er um alþjóðlega rannsókn á atburðunum fjöldi fólks mætti á

mótmælafundi hér

Daði Freyr og Páll Óskar hafa hvatt RÚV til að sniðganga Eurovision á næsta ári vegna stöðunnar í Ísrael dagskrárstjóri sjónvarps segir ljóst að fara þurfi ítarlega yfir málið áður en

Íslenskrar erfðagreiningar

hvort þeir beri stökkbreytt

verð á raforku til stóriðju hækkaði um ellefu prósent hjá Landsvirkjun í fyrra og fyrirtækið hagnaðist um ellefu milljarða fjármálaráðherra gagnrýndi fákeppni á

á ársfundi Landsvirkjunar í dag unglingsstúlkur tóku Háskólann á Akureyri yfir í dag þær hönnuðu vélmenni forrituðu tölvuleiki og tættu í sundur tölvur viðburðurinn stelpur og tækni var haldinn þar í annað sinn lokið og komið að íþróttum veðri og Kastljósi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

veriði sæl